زه غوره ګڼم چې وخت له کورنۍ تیر کړم ځکه چې کورنۍ زموږ بنسټ دی. له کورنۍ سره وخت تیرول موږ ته احساس ورکوي چې خوندي او مینه کې یو. ملګري هم مهم دي، خو کورنۍ موږ ته تل ملاتړ او مینه راکوي. په کورنۍ کې وخت تیرول زموږ اړیکې قوي کوي او خوشحالۍ زیاتوي.